<hesitation> Erigha esyndimi sinene nikyamughasu, habwakyi? Nikyamughsu omwangeri indi wamaghenda omwa omwaa omomwanya owaghuthasi, thubughe thuthi ngali mukonzo ngamaghenda omwa omwabaghanda. Ngamabya inganasi olhughanda lhwayi kutse olhusungu kyikendinyiwathikya kutsibu erithendithalha, kyikinyiwathikya eribya inginathoka erikania nabandi bandu abanamasangayu, kyikinyiwathika eribya inanginathoka erisaba ebyalya, kwisi eribya inanginathoka erikania nabandu ingabugha indi banyikangirire ngalikendithalha. Erikania eriminya esyandimi sinene kyikanyiyamba omwasindingeri ngomwangeri enu; mune emibiri eyikendibya iyikiyidayisibwa omundu eribya ighunasi esyandimi esilhabire okwibiri kwisi isathu. Thubughe thuthi omundu amabya ighukendibya ighukakolera ngomwa kathubughe thuthi wamababya ighuli ngomwakathali keghe akathali isihali ambu nikathali kakendibya omomwanya mughumerere. Kyikakuyamba kutsibu eribya iwanginathoka erikania nabakasitomazi muthinamuthina bathoke eribya ibakakenga ebindu ebyaghukaghulhaya, nesyabei esye esyebindu ebyaghuthekireku.